नाली थै ठिक कनो तरीका हमा सामान हूणू चैदू। पुर्जा जनकी गास्केट रिंग प्लायर। कीप क्लीप पैली नाली थै बंद कारा मुख्य वाल थै बंद कारा नाली हिस्सा थै खोल द्या जनकै कि पाणी भैर जा साक। कॉटेज थै अलग कारा। वासर रिंग अलग कैरा फिर नाली थै साफ कारा।